זייער זייער שווער צו זאגן וויפיל מאל איך קוק. ס'קען זיין צווישן- ס'קען זיין טויזנט מאל. כ'מיין בערך טויזנט מאל קוק איך אויף מיין- אויף מיין פאון. ס'איז אויך מאל אויך פאר די זיגער אדער סתם כ'ווייס נישט וואס, איך קוק, באט בערך קומט עס- גייט עס אנקומען צו אזא נומער.